הונדערט, איין הונדערט, צוויי הונדערט, דריי הונדערט, פיר הינדערט, פינעף הינדערט, זעקס הונדערט, זיבן הונדערט, אכט הונדערט, ניין הונדערט, טויזנט.